Injé basilé baan irégmé nicaméné baan buséér écééb yara éluw. Mara écééb kakaan waaf waan umiré ŋésul ŋésul aan do burooŋ biya nan,g wa éni nuwaar uciib upoot gafaak aan bu bugaan gagu mais éni ukaan upoot woniyee ubagiir en tant que bugo goni guñéén, écééb yayu bugo bécoho sa, béŋaŋo. Yo écimé injé écééb nirégé nicaméné marok ékanaam kan buroŋoom bucé buŋésulo do memeek; yo écimé nirég nicaméén yo.